Ifërigo okoo awára, mëënţíij fërigo dí untab. Mëëmpurir pëënjá mëëndo káanëëm ambá këënjunkan ikoo dël pur këënkonëëlir iyël. Ikonsëlíir ibá yoko díka coka, mëëmpurir pëëntëp náayël tee këyëlan ngëënú, usëmeen uwala ngëësëmeen ngëtëb yoko dí káancoká kúunjúŋaran yël rek. Púunkáka náfá dí umbúuru káwap. Mëëmpurir pëëntan kërem pur koŋsëlir dúuwap. Uncí intere dáadaŋ, uncáam wí këëntásënawun kom fërigo oko ká náfá mël.